Kacil-kacil <noise> dari kotong lahir, sampe kotong basar dari kaci kotong pung mama-mama dong su titip pasang par katong, kotong pung mama-mama dong bilang, dari kotong kacil, dong jaga kas mandi katong jaga kas mandi katong dong dari kotong balong tau bicaraa, dong su kasi pesan par katong ana, kalau basar nanti jadi orang sukses, jang lupa ose pung' sudara-sudara, jang lupa ose pung! Sudara-sudara, dari katong kacil, sampe kotong mulai masuk s'kola kalas satu, kotong pung orang tua pasti kasi kotong pung pesang- <noise> pesang, pesan-pesan par kalau kotong s'kolaa. Kotong s'kola tu harus bae-bae, jang jaga-jaga biking orang pung hati saki jang jaga-jaga biking orang pung, orang hati saki, lai deng orang pung apa? Biking hati busu orang, jang kamong pancuri, kotong pung mama-mama tu jaga bilang bagitu, dari katong kacil sampai katong basar kotong mama selalu berpesan, kasih kotong pung pesang par kotong tu bagitu, sampe basar ada yang memang dengar dong pung mama dong pung pesang, i' dong biking akang jadi dong pung pegangan sampai dong sukses, ada yang dong seng pake dong pung mama dong pung bapa pung pesang, dong seng mau dengar <noise> katong hidup ini. <noise> kalau kotong biking bae, kotong akan dapa bae kalau kotong biking seng bae, katong akang dapa seng bae, makanya basudara dong, tamang-tamang dong, beta mau bilang par katong samua, katong hidop itu yang penting kotong bersukur sa, jang talalu banyak jang talalu bany <hesitation> apa? Mau nya, katong itu harus sabar, kalau katong sukses, kalau kotong jadi manusia, kotong <hesitation> orang yang katong pertama't lia tu kotong pung orang kotong pung mama! <noise> kanapa beta bilang bagitu? Karna katong pung mama yang kasi besar katong, katong pung mama yang kasi. Lahir katong, yang piara katong sampe basar, maka nya kalo tamang-tamang dong jadi orang, tamang-tamang dong harus lia yang pertama, komong pung mama! Karna dong itu, karna dong itu, pung ber-korbang paleng banya par katong, itu bagi-bagi tamang-tamang dong yang puny <hesitation> apa? Yang punya ada kasih sayang par kamong pung maamaa! Beta manyasal lia tamang-tamang dong kalau pigi kuliah tamang-tamang dong yang kalo kuliah dong datang jao-jao dari kampong, dong nae kapal, bajalang jao dari dong orang tua, dong orang tua. Pasang par dong, kalo komong pigi kuliah, biking par! balajar tapi, banya dari tamang-tamang dong su seng mau dengar dong pung mama-mama dong lai, seng mau dengar dong pung! Mama dong, seng mau dengar dong pung mama-mama, barang kalu dong su tabawa deng situasi yang ada di kota, dong su seng inga lae, dong su seng inga dong pung pasang dari dong pung orang tua, dong su ma, yang seng bae nya, dong banya yang tipu dong pung, dong banya alasan dong punya mama-mama par biking dong pun'g sanang, di sini di kota ni <noise> beta mau bilang kalo tamang-tamang dong yang kaya model bagitu, mending jang lae mending. Jang komong biking susah komong punya, mama-mama dong yang karja susa-susa di kampong, dong ba utang, kasana-kamari par kasi uang par komong, biar komong bisa makang, biar komong bisa hidop sanang di akang kota, komong harus lia itu! Kamong harus lia itu jang komong, sanang-sanang di kota, orang tua susah, jang komong sanang di sini, enak-enak, orang tua susah di sana, seng bole bagitu! Kalu tamang-tamang dong kaya bagitu, mending dari awal komong jang kuliah, <noise> beta bilang bagini, karna banyak, banyak kejadiang yang beta lia kejadian barang-barang kaya bagini ni, akang tarus jadi tarus. Banyak! <noise> kasiang, katong pung orang tua-tua su karja stenga mati, ada yang alasan sampe orang tu dong pung orang tua-tua, ba'utang, dan ter akir pulang bawa ana, kasiang! Kasiang kalu kotong biking bagitu, mending, katong kulia bae-bae, katong, kalo kotong su biking kotong pung orang tua susa dari katong kacil sampe katong basar, lalu? Apa yang kamong biking, la kamong punya orang tua-tua tu bahagia? Apa yang kamong bikin?. Makanya, beta mau bilang para kamong, i'stop yang kaya-kaya bagitu stop! Mending, kamong kulia bae-bae, laa kas bahagia komong punya orang tua.